Haghire mkuu, haghire mtheghele, haghire mbinu haghire mrinanghabho, haghire mnyandeghe, haghire nanii nani <hesitation> haghire mkuu, haghire maghiri, haghire mturuni, haghire Mbatha, haghire mringaringa, haghire Mbatha, haghire mchacharufi haghire haghire haghire mtundabha risha, haghiree nani <hesitation> haghire haghire mkebhilia haghire mrina ngabho, haghiree, ndefika mwisho.